حيواني المفظل، أنا أحب الحيوانات الأليفة، قطط، تعطي إحساس بالراحة والسكينة. تدري إذا كانت القطط تمر في بيت، إنها تشفط منها هال- هال- هالطاقة السلبية.